Oke masalah menyapu pulang nih. Nya menyapu nih, banyak ya kalo. Ada nang menyapu di halaman. Nah munnya menyapu di halaman ni kada kawa pakai sapu rumah yang biasa. Nya harus pakai sapu lidi yang berongga- rongga kaytu. Nya pina- pina karas- karas kaytu nah sapu lidinya. Soalnya nang disapu lain dabu. Daun, habis tu napak tahi ayam segala macam, nang ada di luar- luar tuh. Soalnya nya beda tekstur ya kalo, napa nang disapu, alatnya beda jua. Kada kawa kita menggegeraji wasi pakai gegeraji kayu, ya kalo. Nah kaytu istilahnya. Habis tu pulang, menyapu teras. Menyapu teras ni beda pulang sapunya. Amunnya di rumah tu, ya perkiraan tiga- tiga sapu lah.tu minimal banar beisi tu. Tiga tuh. Nang gasan di halaman, gasan di teras, gasan di rumahnya. Soalnya kenapa, amunnya sebuting wara dipakai gasan seberataan ngalih am. Mu- mulai luar misalnya ni kita menyapu halaman, lingkungan nih. kana tahi ayam, ya kalo? Kita bawa ke teras, umpat jua bebau terasnya. Habis tu kita bawa pulang ka dalam, baumpat jua bebau. Nah jadi kada kawa, harus banyak nih beisi sapu di rumah. Tiga lah minimal banar tuh. Habis tu nang menyapu di dalam rumah pulang. Nah ini sapunya sapu nang steril lah istilah kita nih. Ya, yang nyama gasan menyapu dabu- dabu wara lawan kemoceng jua beisi. Kemoceng tu gasan nang kada terjangkau oleh sapu. Sapu kan gasan di bawah wara ya kalo. Nah misalnya nang di atas- atas kaya jendela lelungkang kaytu nah. Lelungkang di- di higa- higa jendela tu, kalau ventilasi tu kan amunnya di atas kada kawa besapu, ya kalo? Masuk akan kemoceng ke atas tuh. Nah digesek- gesek unggal butingan, nah hanyar dabunya hilang. <hesitation> soalnya misalnya kada dibarasih akan tuh, ventilasi atas tu nya bedabu ya kalo. Nah, pahinakan kita pulang yang kana, ngalih kena. Ada nang asma kah, napa kah segala macam. Nah abis tu pulang mun menyapu ni ada pulang tipenya. Ada nang ke muka, ada nang ke belakang. Nah tu tergantung senyamannya haja lah yang penting barasih ya kalo? Munnya ulun ni menyapu ke belakang pang. Awak- awak ulun di belakagn sapunya dimuka. Jadi beundur kaytu nah, undur- undur kaytu modelnya. Munnya ulun lah menyapu. Inya banyak tipenya ada yang sapunya di muka orangnya. di belakang. Tapi intinya yang penting barasih tuh.